संसारमे भाषाते तमान हैं। सब्का सक्कु जातिनके भाषाफे अपन अलग अलग मातृभाषा रह्ता। तौके जाके ओईनके एक्ठो राष्ट्रिय भाषाफे <noise> रह्ता। <hesitation> अब ओईन मह्तीफे मोर् जानल कुछ भाषा यी प्रकारके हैं नेपाली, हिन्दी, बंगाली, उर्दु, कठरिया, चौधरी, भोजपुरी, इंग्लिश, कोरियन, स्पयानिस, रसियन, फ्रेन्च, अराबिक, जर्मन, जापनिज, इन्डोनेसियन, तुर्किश, डच, चाईनिज, थाई आदि इत्यादी हैं। <noise>